fyi Litinin fyi kyikyadai, fyi bungwa, fyi tangir-ngir, fyi Jumma`a, fyi masakai fyi Ladai, Ussani masir be di satina wuti fyi Litinin, fyi kikyadai, caba talati be`e fyi Bungwa Caba Larabai, fyi Tangir-hgir Caba Alhamis, fyi Juma`a ningi be`e fyi Masakai, Asabari be`e, gma fyi Ladai Ussani masir tanidi satin wuti be.